Mi ɓuran yiɗugo on hokka am ceɗe hhh hhh mi yahan mi soɗa ko mi yiɗi ɓuri ni am a hokka am caahu.